Äj lo que muspapä'tzi amu'i tzyäkpa nyo'se, tzyäkpa nyo'se täjkojmä o sea jut'tyi jut'tyi itämä, pe äj lo que nä'ijtupä't akmä'npäpatzi', jete ti'kajpa jenä je nyo'syojmä nyätzäpya k jeje u usu'k, lo que pya'täpä jenä jenä nyätzäpya, jenä nkënuptäje jete kyu'tpa jetij y tza'mojmä si jete sone ijtu tza'mojmä, janu'syak nyä'ijtu nya'ijtu todo nyä'itäpä animal je ka kyä'syajpapä kyäsyajpapä'i, nyukpapä jete nyä'ijtu, tzamoj si sone ijtu pe täjkojmä ät nta't nä'itpa täjkojmä, por que y tambien ijtu ti'yäkpä este tzät'täpti tzapaspä, jetij kyä'su tumnakoj ä une, 'yaj sinhpä'ayu kyä pe jejtzye nkojta't pomada nkojta't alcol titya'p jejtyze mä'nu.